Sèèùm dawà kiìŋ ɗolònɛ̀ŋ manaŋ jawa, miàŋ manaŋ sɔwɔ, sɔwɔ ò yaȧ ɗolònɛ̀ŋ ò naŋ ɓuuyè, wò jè gbàlà kɔ̀ì, wò kɔ̀à gbàlà kɔ̀ì wio wò jè gbàlà, wò yaà nɔŋ jawaa kɔɔ wò gbile hììŋ, sɔwɔ naŋ ɓuuyè, miàŋ manȧŋ kèè sɔwɔ, jeim hoònɛ̀ɛŋ manaŋ wa sɔwɔ, sɔwɔ naŋ ɓuuyè